د کاناډا پخلی د فرانسوي، انګلیسي او اصلي قبایلي کلتورونو ګډ جوړښت لري. د پاوټین په نوم خواړه، چې د کچالو، پنیر او ساس نه جوړ دی، ډېر مشهور دی. د کاناډایانو لپاره میپل شات یو ملي نښه ګڼل کېږي. دوی د وحشي کبانو، وریجو او غوښې خوړو ته ډېر ارزښت ورکوي